pues ñaná or uc̲h̲ug ñaná be lë este pur nis árnica y uyaná lo doktor, gunu uyaná pastiy guꞌn uneꞌdz minn par lo yoꞌb y guꞌn nak siempre uyuꞌnn uyak wen ñaná nak gix árnica gunu udëꞌ ñaná lëꞌ ñaná uyak wen.